أفظل إني أقظي ليلة واحدة بخيمة على قمة جبل، علشان هذا الشي ممتع، <hesitation> راح أشوف الطبيعة الخلابة، ويكون عندي الصبح تجربة جميلة وفريدة <hesitation> مثلا أقدر إني أشغل نار، أستمتع في هذا الشي، أستمتع بالدفئ اللي يكون موجود في النار، <hesitation> وأستمتع مع الناس.